Ururupia, jevae, nese, tiringu, soya, apio, <hesitation> tembiu ätäreta, mostaza sesamo <noise> jokua jokuareta jaeko mopeti tembiu yandepuerevaera yau <hesitation> amogue mbaetivi jou no erei importanteko yauvaera kua tembiureta.